இப்போதெல்லாம், இது உண்மையான பயன் இல்லை, ஆனால் துல்லியமாக இல், ஜீன்ஸ் கண்டுபிடிப்பாளர் லெவி ஸ்ட்ராஸ் இந்த சிறிய பாக்கெட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலைத் தீர்த்தார் பாக்கெட் கடிகாரத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க.